O'sha kitobni boshladingizmi. Chunki bilaman siz judayam kitob yozish bo'yicha tajribangiz bor deb o'ylayman. Va agar bu kitobni yozmoqchi bo'lsangiz hoziroq boshlang. Chunki siz bu kitobni yozganingizdan keyin haridorlaringiz ko'payib ketishida hmm judayam umidvorman.